Huunde Haa hilnaare jei meeɗi fe'ugo bee am Nde mi waɗi ɗum, ko ɗum waɗi goɗɗum ngal sabu mi ngoni njiɗi ko ndaarnde e yimɓe. O waɗi fi ko mi njogii sabu waɗde ngoodi ngal mi ɗum wallita no waawugol.